﻿To kwayin de ance aise inka ka kwayin baiye kaka tungenau ta lafiya bai kakaleka duniyayi ma gaba waɗi e ka tuka tam bai amma kaka kwayinye se ka kali ka akata murna se zro, ance inau inde naka kwayin bai ye ai naka lekam gidta duniya tamu bai ammana ka kwayim ye na kaleka duniyayi na ka kwayinye zra kai na kalekama gid jagai na bade bai he zumbulum na nakali gfes kanmen sena ka bai amma ince da ka'ka kwayin baiye ai ka tungenta lafiya bai dan saboka kwayin ayan dan saboka ance waɗi na jawaka jane men duka ka kaka'i bai ye se de kanese jani tai a idakau nabara ka bai amma in dedka ka ka'i ye ai na tuna a daka bai, jana kaya jani, janakaya jani harka kuti to inima nakute da ahn nga ''yan fa na dai ka ino ka dhna fa amman indai kuti bai ye tameda jana ka jana baiye se dafi nunaka eya shege ka yanga nadafi nunkau ai in sakaleka saba kwayin dka ko ka kwa kwayin bai, to a biti ma na gattadi a zumbulun kan ka kale ghidi zumbulunka na tadatau amman ance da kaka kwayin ye ko miya na jane dkama jani janakaya jani, to ka kuti to wanna gab a ma gabai tu ku na fateto na fatetau natama nga e <hesitation> nga e tukura ha nuneka kuna kahni to ah nga e. ﻿Kaleka ka ''yakara ma kwayin amman ka nunuka dka ka kwa yin bai ye cikine ai duka kali ka ka bakin cikin ka tanka barkan na baraka bai, ai jan ini na mayakau kaka ka'i bai ai duka kaka ka'i bai haba se ase zumbulum ka kali ahidi na la ta ɗani, digi barni gocho tadiii kwayina, kwayin baiye amman ance kwayin dta ne yakara dan ance ka dakwa rama nala ina he ka kwayin baiye kaba na ɗakwaraka ma indai kaka ka kwayin ye kade ka siyau a kwara ta nga to mayeka daban ka ndeko mota mayaka har ka joma kala na ina oh wancefa nga yan deneka a gitan haka mota fatta ƃi, ah fatta ƃi deneka har ka mota ini dange da Alhaji ƃi deneke harka mota to ditama na kala ka ta fes amma ayan tab <hesitation> gabima riganima kullun waɗi, zabka na darta kwayinne inka ka kwayin baiye ka ina bai, ma inkaka kwayin ye gdesi a ina ka kwayin bai ye ai ka amman ka kwayin baiye lana kulata ka duku <hesitation> dukum nga ƃi. ﻿Riga ma zunima ka kre nga bi riga ma zunima ka kre lana kulata ka ini ammato nga yanfa <hesitation> an ce ndene ka mota ni ayam ai shikenan bam ta duka dala chadima kalaka kasu fes baran tana duka ah ai uleyena kaza ndagai dichin ci futa chiki, chi fut chiki, ai bare na kwayin ma kazaa allah a to shikkenan na wasika ai nawaka jana na janaka kare ma kwalliya nala nata hajane ti mennna ma a asku kamen sene ka bai amman ance to da daka baifa, ance da nga bam matsiyaci bam''yan talaka ''yan nga bin mandi ka kwayin bai ne ra baɗu ma ci dubi azuni chawunu bai, ko cha dukwanni akata baɗu hede chi duk nani amma cha wuna bai nga ƃi kam nga ƃi kam, nga ƃi kawuna miya azuni amman nga ni ance nanna hni fa barena dubu baɗu, to ance dubu badu''yan na janena maiya najana ka zani no na jane ko takalmi no na janeko hijabi na duk ka dubu badd ayam amma nga bamu fa ndenekaye ma na dinkeni menye se dai tayi eyi wala ni na barano ko badd bai, to nga ka ka kwayim bai ye na kala iya ka ini ance kwayim dita ne rayuwa wa inka ko kwayim baiye kako tingino bai amma kako kwayim ye zumbulum ka fess, waike ma na isharta ke amma kako kwayim baiye har lim ma na cirda ko na ina digi njadde ke amma kako kwayim ye.

wai ke nakakay na gunu kau kada lewi ka maiwa wai ke maka kau na guna a donkau ka kwayi la nala kulata ka duku, to dankuti ance kwayin, kwayin dtane mem <noise> ma mayau ance weke ekasi mayi ka menda ka mzi waika ekasi mayau, ka ka kwayin baiye ka ina miya kwayin ditane ance mike na jane se ka kwayin kaduka ance ayanma kadukaye mema hbaɗ ma ka wuna bai baran tare ma badu ma hbad ma k- ma wuna bai7 balantana ma baɗu